أحسن نصيحة سمعتا هي إن ما نخليش الخوف والفشل، الخوف من الفشل يوقفك كل غلطة هيا درس ليك لازم تتعلم منها، طبقتها في حياتي كيف نواجه التحديات الجديدة ونخدم على روحي بلا خوف من الغلط ، خاطر كل تجربة تزيدني خبرة، وتزيدني علم، ونقدر نعرف نوري العالم ونوري التحديات اللي تصير لبعض هكي بكل سهولة.